Oh pues yeh ni pos a según, ya quicouatiu agua dexoginada ua ticpuaquilia ua tictlalilia yeh ino yaha ino polvo, yeh amo nihmati quenih mocuitia polvo, pero yaca quitemilea ua sa ohco pahti, ua tlacamo mejor ocachi nibica cah doctor, uca, cachi cuali ompa tienta necah, y cah, ca mierco, um.